Omelette kanjum wiyeete korunko ko mitfay. Aranon ta heɓi chondi fulaawa ko alkamaari, sai ngata liyorɗum, ɓeyda ndiyam e nder sai ɓila gahere e nebban ma chaa. To fofti seɗɗa sai jiffina na ɗum ɓendi.